E ho ede kpegbezeza evao amara avo ive enu kpe naba udhede gbo ede iso na oro enukpe na inoke ma kpama no uto ze mate le no ma jele no ma jele no ma te ho ma te kpoho icho che ichoche mal ighojo ihre ma re muho mare re re emu ma tete hya vre ha mate be nya mare kpozi evao ighojo ikpe ma jete uwou no aye me ote gbeozi ke ome ozi emamo ore me me lo ozi no ai omara a teda itimai kpobina mate kpobri isto mate hwere jr rovie no ma te be ze me kpoho egwae co operative mer egwane no ma gba ho egwae urere ukpe no are se agm me merro obo egwae na omara a arro obo isto bezae termina me me wha rie kpobo co-operative no me be jo witjdraw ugho ke ashowo yo a beke ome charges re evao eghoae co-orperative na a jarie the be rice take away aro ke ome kpo zi malta a ke ome bieno ake ome me da bie nanai meti kpozi te awoo nice na te ome te aye me ma te gbe ne me te da malt na no mate ku ugho ha wha kpobo eki mate de eware no mare ro the ebe me worie nya oje de kpozi no mate kpobo uwou me avo eno ikio ko ma te kpobo isto ma te be gbe ze ekina evao uzeme oghene evao ode no ukpona co opera tive me ghale ugho kpozi. Ugho no te ute rethazane ikpe oye o kpozi gbe ore okwa no me reje kwa na gbe orougho na so eva je were ome gaga keme ugho uti muho ekpozi no igho me kru na i urugberuo so eva were ome gaga keme ugho uti muho ekpozi no igho me kru na i uru gberuo so eva were ome byaya ode na no me je hwe te obo uwou me te awoii neigbor me ho ko ah ko mevve owhe no whe kpozi uwounene whe re kpoḥo ore aso jo whekeria ueou nene whe be hwe be lele emo ra zaharo me no ee me kpohore nenehe keme mere kpohy ore esojo na ughe ma re nya yo me ghaleugho kpozina me berue useno keme mere kpoho yairehome gbedu kpoho ore mate kieze evaoode no ukpona ade no ukpo na ojo omamo ede roke ome re keme o teje jo ede eye me re no me ro ede emo me ghogho re me ku udi ka ada isuya kpobi mede kaino a re so ode no ukpona ojo omomo ede rofe ome ede no akpona ojo omomo ede rofe ome edeye me ede kpegbezeza evao amara avo ive ede no a ye ome oye so adebukpo na evawere ome gaga me ke oghene ujiro re me you eghene rike iruo no o ru ke ome or ukpe or ukpe ofa oje ru ene ke ome.